La fiesta más emportanti de Grecia es la Pascua ortodossa que vien a sel el sábau santu, amus, la renacencia de Cristu ena Pascua. Hazin la celebración dela misa que prencipia a meya nochi i aluegu ya pos tienin los cuetis, hazin prossecionis. I comin borregu, i güevus. Tienin tamién la costumbri de pintal los güevus de colorau pa represental la sangri de Cristu i chocan los güevus ellus i ellus, pa deseal-si güena suerti, lo mesmitu que hazemus nusotrus conas copas: brindal i endispués pos comel, bebel i celebrar colos demás.